Om vist <hesitation> suvõkleit, miä om lihtsalt sääne ohku kleidikene, et egäh olukõrrah kandaq. Sis om <hesitation> pidokleit vai kutsutas vist ka ballikleit, mis om sääne pidolik, <hesitation> kimmähe pidoligulõ üritüsele. Ja om ka pulmakleit, miä om sis <hesitation> pulmapääväl kandmisõs.